Aona nilai aona morire, wara ku aona morikeni, tiloajana raimpoa ndede morikeni, waraku aona rangoa ngoaba dou ma tua tua ntoinade. Emorike di made waurani, mahanukeni ma paling moda de, morire di made, tiwara di wa'a mori ke ana tiwara di wa'amu. De auku diwa'a de, de rarawin edep diwa'ami, tiwara di wa'a makalaisia, edeku aona morire. Dewaraku mbotoku kalo bahasa aka ndai dohoka <hesitation> di imbini, falsafah diimbi kai ndai mbojo, sera'a lalo mbojokeni. De, ando au dinuntum maja labo dahu misal, sabua edeni maja labo dahu, auku aonde maja labo dahu re. di nentira sampandike ndaimu generasikeni, de maja labo dahude aona, na mbotoku siare. Waraku sabuake aona bahwa maja labo dahuke ana dohoe majapu karawi ma iha. Dan dahuk karawi ma ihare, ntau maja labo dahu si morire, watisi ntaumu maja de makarawi ber ne'emu, makarawi maringu, de masunda rero inge ni, tisi ntau maja. Desi ntaumu dahu de ber ne'e ndai dirawike ara mori duniake, ede masyarakat, ede woha rasare. De fiki lalo, bayangkan ra banggomi, mori ber ne'e ndai, de cua fatipra angini, de kan be ne'e ndai waura, tisi wara dahun. Ede taho dikauke ntau dahure, lain ntau dahuke dadisa di dou, didadisa di <hesitation> katufe doure dahu, lain masa lain dahu ede, laina dahu kainggahimu eda dou mangau dahu lalo, lain. <hesitation> aon maja labo dahu aka rasa mbojoka laina dahu eda dou makamoda dahu, lain, laina dahu dilosa rasa, lain, laina dahu ndadi <hesitation> tanao rawi ma bou bou, lain. Laina dahu ju, lair lain lalo dahuke ndadi <hesitation> lampara lao ede jir seta, lain raun, po- porona siaka laina turu dahu kaike. Dahu na dahu siaka, dahupu karawi ma iha, dahupu karawi ma dabae, dahupu di dou mataho. Dahu ku di elaknat ba ruma re ni, kalo bahasa ma paling moda deni. dahuku dimatu tua, dahu di mataho di dedi makarawi ma iha ncausini. Ndedepun majani, desi ntaumu majare nggahimu de masiwe de rewo ronda randa pani, rente angi diwoha ndiha, rente angi diwoha ncai, de bune rawi akeni, to toi jaman akeke, de au kapi kai angi ari maide, au dihela hela hanure. Au roande karena wati waran tiwara majana, pain taun maja re tidisana kandede ni ana, da ntau maja waura, pala kone dantauna maja, akhirna sia dohore, edana ta hela watu kapi angi, edana di hela hela kalo kapi angi. De kamori kabune de, karena diwara nentina, wati arasa sampangginasih falsafah dou matua tua ntoide maja labo dahu ngaranden. Tirwarajasi nentina edede ededa ndake kai duniare, ana dohoe, anue, cinara angie morikeni, pala majakaisi sura wara helampa waura. kalo wau kapi angire. De toi toi den, ti kone raka umurde, kapi angi aurde. Edeku sabuade, <hesitation> aon moridera tei kaima tua tua, ai jaman toi waun ra ringa rakara nenti mada doho sampai akeke, maja labo dahu. Falsafah umumnareni falsafah paling nae sambojore, lain paling naere ya. falsafah manenti kamboto kalo kasama ba doure. wara rauni di imbi imbimu niki rasare, nalai lai walini aka mbojoka, pala edesi ma paling <hesitation> sara'ana wekire paling bade. De kalo aka ngali laini, lain laina labo ede maksudna warapu makalai siade. Kalo aka ngali misal nggahim auk nggahim mori kain, perjuangan, mori de na lewatsi kalo nggahi dou ngalisa, lewa lain turu lewa, lewa ede ncai mataho, maksudre au maksudnare lewa di ncaimatahore artina ain suru kaim kalo rawi matahore, edeku nggahi dou ngalisa. De indomu da edaku, lewama tero ntoin, de penjajahre de ngahim karena wara falsafah ede disa kaina lawa kai dou belanda deni. Ada falsafah mori des ra nentina, rangoaba ma tua tuakeni. <hesitation> tiloam suruh di rawi matahosa, aina nahina kaim suru kone swangga, nggahi matua tuaka ntoina. Edeku kalo nilai mori nilai moriren, alum au kalo wausi suru ede rawi mataho, suru dana oko ede doum maiha, artina ndaide waura koa dalam kehidupanre, ede mori wokore, de au weak maknan mori gunan, tiwara artin. Alumu arti mori bagi dou ngali au ruan, ede ru kalampa rawi mataho dan nduba bo'o wura karawim iha. Edeci, depala au ruanke dirawi dou jaman ake, ana muda ncauke ma toi toikere, nakalampa wari ma iha, de na bou wuraku nilai nilai mataho, bune wea jalaona morire. Alum kande tiwara ra nentinsi, nila dan falsafah rangoa kaim douma tua tua aip toi ntoi wauna menjadi maja labo dahu labo nilai nilai mapoda ma ncihi, tirkade'e wea edere ma toi toire, na iha laonsi ana doho, ari doho, cinara angi, tis kade'e mu ede, edeku ngoa kaire, ededa ngoa wi'i kaim doumtua tua ntoin akeke nentipu anae. Tiku dimorikaimu, seng sentidi akeke dimori kaim. Edempani nilai mori ese mbojore, mbotopuni, tapi ede mapaling, mapaling nae ma paling intina, mapaling penti di nuntu ndai, ana ana muda.